Яке аз фактҳои муҳими таърихи Чин ин сохтмони Девори Бузурги Чин аст. Он барои муҳофизат аз ҳамлаҳои душманон садҳо сол пеш сохта шудааст. Девор яке аз рамзҳои миллии Чин ва яке аз мӯъҷизаҳои ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.